Iu cridu ca si po jùnciri a la felicità senza passari pi lu suffrimentu pirchì nun è dittu ca p'arrivari a una s'havi a passari pi l’àutru. La felicità e lu suffrimentu sunnu dui condizioni mentali di l'èssiri umanu, unni solitamenti unu è felici quannu ci pàssanu cosi beddi, nveci unu soffri quannu ci pàssanu cosi ladi. Nni lu munnu ci sunnu tanti pirsuni felici senza ca passaru pi lu suffrimentu.